والله طبعا حسب حجم المناسبه ، وكميات الضيوف ، بالتحديد الحته الحتتعمل فيها المناسبه ، بيتخت المبلغ المناسب ليها ولتجهيزها بعد كده بتجي الضيافه وبرضها مربوطه بعدد الناس الجايين والوكت الحتتعمل فية المناسبه ، اذا كان غدا ولا عشا بعداك بيجي الفنان. اذا كان البرنامج ده فيه حفله اذا فضلت قروش ممكن تتصرف في الديكورات وزياده الاكل والشراب وكده